komiði sæl og verið velkomin í

heimsmeisturum í handbolta karla fjölmennum víða í Evrópu

sem nú standa yfir og furðulegum snjókúlum í Hafnarfirði ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Danir urðu heimsmeistarar í handbolta karla þegar þeir unnu öruggan sigur í úrslitaleik á móti Norðmönnum þrjátíu og eitt til tuttugu og tvö hvorugt liðið hafði orðið

heimsmeistari en þetta var í annað sinn sem Norðmenn komast í úrslitaleik leikurinn fór fram í herning í Danmörku fyrri hálfleikurinn fór vel af stað fyrir bæði lið og skiptust þau á að hafa forystu til að byrja með svo tóku Danir öll völd á vellinum og Norðmenn áttu bæði erfitt með að verjast Dönum og skora mörk staðan í hálfleik átján til ellefu Dönum í vil í seinni hálfleik náðu Norðmenn örlítið að klóra í bakkann en Danir unnu að lokum þrjátíu og eitt tuttugu og tvö þeir eru þess vegna heimsmeistarar og það í fyrsta sinn liðið hafði áður orðið og Evrópumeistari Hansen var svo valinn bestur á mótinu af sérfræðingunum í h m stofunni og hann var líka markahæsti maður mótsins þúsundir skólakrakka víða í Evrópu úr skólanum á föstudaginn til þess að halda fjöldamótmæli þau voru haldin til þess að hvetja til aðgerða í loftslagsmálum og til að standa við Parísarsáttmálann víða mátti heyra slagorð eins og það er engin pláneta b

mótmælt

víða í Sviss og í Brussel höfuðborg Belgíu voru stærstu

í sögu landsins rúmlega sjötíu þúsund manns komu saman á sunnudaginn til þess að berjast fyrir umhverfið mótmælin voru innblásin af sænska sextán ára stelpa hefur vakið heimsathygli fyrir skoðanir sínar á loftslagsmálum hún segir að stjórnvöld þori ekki að taka á vandanum af ótta við að vera óvinsæl fólk þurfi að taka umhverfisvænni ákvarðanir í sínu lífi og þrýsta þannig á þau hún var stödd á loftslagsráðstefnu í Davos í Sviss hún gagnrýndi marga þeirra sem sóttu ráðstefnuna á einkaþotunum sínum þetta eru áreiðanlega ekki síðustu fréttirnar sem við heyrum af þessum unga nú stendur yfir íþróttahátíðin Reykjavíkurleikarnir en þeir fara nú fram í tólfta sinn nú er í fyrsta sinn keppt í

á er keppt í átján íþróttagreinum og rúmlega hundrað erlendir gestir taka þátt ásamt mörgum af bestu íþróttamönnum Íslendinga meðal annars er keppt í í júdó badminton ólympískum lyftingum dansi og sundi í Laugardalshöllinni var líka keppt í

fyrsta sinn

Íslands settu upp svokallað

en þar keppti landsþekkt fólk í hinum vinsæla tölvuleik

herra hnetusmjör voru á meðal keppenda og þóttu standa sig nokkuð vel svo var keppt í leiknum sigurliðið fer út fyrir hönd Íslands til að keppa á

sem er eitt stærsta tölvuleikjamót í heimi snjórinn tekur á sig ýmsar myndir en stundum er það náttúran sem leikur sér í snjónum ekki menn mynduðust á golfvelli Keilis á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði þessi fyrirbæri líkjast svolítið heyrúllum en þau eru miklu minni það er gat í gegnum þessar rúllur

þannig að þær minna eiginlega frekar á stórt hvítt pasta við tókum eftir þessu í gærmorgun bara þá voru bara kúlur úti um allan völl við skildum eiginlega ekkert í þessu og hvernig komust þið svo að því hvernig

þetta var það var bara Google það var bara gúglað sig áfram sko

einhverjar heimildir um þetta veðurfræðingur á Veðurstofunni segir að þessi fyrirbæri verði til við samspil nokkurra hluta það hafði snjóað mikið

hitinn síðan hækkað snögglega upp í eitt til tvö stig þá hafa litlir regndropar fallið og efsta lagið í snjónum

hér er fólk að skoða þetta þetta hefur valdið athygli já það hefur verið smá umgangur í dag en það er bara gaman að fá smá fólk á völlinn þó

svo erum við fyrir gönguskíði

fólk hérna þó það sé allt á kafi í snjó íslistakeppni var haldin nú nýlega í Pontebba á Norður Ítalíu þar kepptu tuttugu og fjögur frá átta löndum í höggmyndalist í snjó og ís listamennirnir fengu tíu klukkustundir til að fullgera verk sín og það